oyi va ba cuafezira se to o mini owe ji ho sɛ sɛche cheve sɛche cheve ho'a manzi nɛ a ba we zo de o ɲu mi o ɲu'o o ɲu'o yi si ozun nu cruru we vɛ salon na a vɛ pɛ mi ɲuwe bahi sia ho ɲu a ba hi mana a'o ɲu he fua fua to mini o ɲu we zo de yirawe a'o ɲufu'e a amu he fua fua a ba ji sɛra mi tonu don ho a manzi nɛ we he ɲufu'e a ho yi si